ŋá gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ kâpa fa lii nɛ̃ɛ yà. Kâpa fé pâi wɔ́lɔ wɔlɔ lii nɛ̃ɛ yâi. Kpɛ́ni fêi, lii nɛ̃ɛ káa kú kpîŋ kú kponôi. Lii nɛ̃ɛ a kûla kú kpîŋ su. Kpɛ́ni fêi ɣele wala nɛ̃ɛ nɛ̃ɛ da í í mu sìɣe nɔ́ nyiî ílii ŋwána nɔ́ núu fé gɔ́lɔŋ m̀ɛnii í ílii ŋwàna lai. Núu ǹáa píli kpîŋ yá, í nàraŋ kpaa máŋ í fáa ŋ̀óo mu a nyɔ́mɔɔ, b́a í kpîŋ í kɔlɛi ɓa í kpîŋ í maa yèŋ ni ɓa ŋ̀wɛlii í kɔlɔ féla kɛ́. Kpɛ́ni fêi lii nɛ̃ɛ ŋí ya gâai núu da fa ǹya, gáa kpɔ́ kú kpîŋ kponôi. ŋ̀éniɛi ŋí kwa zui, núu kélee kpɔ́ a liî m̀ɛni támaaaa su, M̀ɛni támaaaaa a kɛ̂i bɛ́rɛ ŋai mu a tɛɛ ŋa tɛ̂i tɛi. Kɔlɔ féla ŋa, tãi támaa káayɔɔ ŋa, díkɛ laa sa kɛ̀ dí kîe ni loai. Tãi támaa wúlu mɛni ŋa díkɛ kɛ̂, kɛ́lɛ kúa kpîŋ nɔ́ ɓé kwa pɔ̂ri kú kpîŋ lii nɛ̃ɛi. Núu da fé pâi pâi ǹyɛɛ sâa a gɛ̂i a gɛ́ɛ ńii é nɛ̃ɛ, lii nɛ̃ɛ a kûla kpɔ́ ŋ́gbîŋ kponôi. Kpɛ́ni fêi ŋa wa- ŋa sâa kɛ̀ ŋa ńii ŋwana núu kélee ma, ŋá lí díi kɛ́ pɛrɛi lá ḿve ŋ̀wɛlii ŋá lóno núu da pɔ́, ŋá ŋá pɛ́rɛi sɔ̃ŋ tóo ŋ́gɛ ɓo sèe ni bɛ́rɛi mu fé lonoi núu da pɔ́. ŋa pâi kɛ̂i nɔ́ tí ŋ́gɛ kpîŋ líi ŋwana, ŋ́gɛ kɔlɔ féla tɛ kponôi, ḿve lónoi núu da pɔ́. Kɛ́lɛ ŋá gɔ́lɔŋɔɔ a gɛ́ɛ ńyãa kpîŋ lɔ ɓé ŋɔnɔ ŋa pɔ̂ri ŋ́gbɔɔi kɔlɔi ponoi. Kpɛ́ni fêi pere ŋa pâi kɛ̂i ɣɛ́lɛi lai ɣele wàla nɛ̃ɛ nɛ̃ɛ ŋá mu siɣe, ó! ɣâla í sɛɣɛi yoo yâa sâa gɛ́ ŋâa mu sìɣe, núu támaa díkɛ ŋ̀wɛlii sâa dí dí mu siɣe, kɛ́lɛ dámaa káa sále pɛrɛ mu, da ni ŋa dâa sàa. Kɛ́ ńyãa káa a nɛ̃ɛ ma kpîŋ ḿve ta mii sɛŋ da mii ní ŋ̀ele walai su, ŋa pâi ɣâla sɛɣɛi fêi a gɛ́ɛ ŋa pɔ̂ri tɔɔi ŋ́gɔɔ ŋá. À gɛ́ɛ kpîŋ ŋ́gɛ lono núu da pɔ́, gáa kpɔ́ a lii nɛ̃ɛ kpɛɛ pôlu. Ǹyaŋ ŋa mò naoi dámaa dîa, nyɛɛ m̀ɛnii mai díi ŋai gáa ká yêei ka- a gɛ́ɛ ká gɛ̂i, ka gɛ̂. Ká pêle loŋ kɛ́ kpɛ́ni fêi, ya íkili ŋá sia mɛni támaaaa ŋai gáa bɛ́rɛ ŋai mui, kwa ŋ̀wɛ̂lii kú nîa pɛlɛɛ ŋai tɛ́ɛ kɔlɔ pɛrɛ lɛ́lɛɛ muo. Kâpa fé kú yêei a gɛ́ɛ kúu dí tɛ́ɛ kɔlɔ pɛrɛ lɛ́lɛɛ mu. ŋá surɔ̂ŋ a ŋ̀wɛ̂lii é nɛnî nina siɣe é pâ la bɛ́rɛi mu. m̀ɛni ŋai tí kélee ya bu sâa í ŋûa íkɛ gili ŋa sia kɛ, a pâi í kɔlɛi nɔ́. Kpɛ́ni fêi ífe pâi kâpa siɣêi kwaa da kélee ma, íkili fé kwaa kélee da ma a gɛ́ɛ m̀ɛni ŋai tí dí kɛ́, ɣâla nɔ́ ɓé íkili káa ma ǹyaŋ íkɛ ɣâla fɛli a gɛ́ɛ ɣâla a pɔ̂ri pere lá ɓói yɛ a gɛ́ɛ m̀ɛni ŋai tí díkɛ. Ya í kpîŋ kɛ̀ naa í kɔ́lɛ, a kɛ̀ í nîa pɛlɛɛ ŋai ɓe pâi kɛ́i na a gɛ́ɛ dí dí kula zu? Gbɛ̂ɛ ɓé pâi kɛ́ naa a gɛ́ɛ é dí kɔ́nɔŋ kúlai, ǹyaŋ yá ɓé íkaa tɛ́i íkɛ yèŋ íkɛ dí kɔ́nɔŋ kula. Nɛ́lɛɛi a gɛ́ɛ kwa kɛ̀ kú maŋ pɛlɛ ŋai kɛ̂i a kɛ̀ tíi ɓé kwa gɛ̂i, kwa kú tíi ŋai tí kɛ́ kú gili ŋa sîai lɛɛ. Gili ŋa sia kpanaŋ ɓé a pâ a m̀ɛni ŋai, va pɔ̂ri kú líi nɛ̃ɛi, ǹyaŋ kúa nɔ́ ɓé kwa kú kpɔ́ɔi kú líi nɛ̃ɛ. Ńyãa ŋa pêle kɛ̀ yɛ̂ɛ sɛŋ da, ŋa li díi kɛ́ɛi su a ɣele wala, ŋa pâ pôlu a ɣele wulii tãi, ŋa pâi bɔkɔɔ̂ŋ tí nûai da nɛ̀ tí ŋá da tɛ́ ŋâ ŋá gáa. Tãi támaa ŋolo, ńii ma wulo ŋai tí, ńii ma wulo ŋai tí, Gbɛlɛɛ wulo ŋai tí ŋa pâi dɛ̂i ŋâ. Da kɛ̀ dooi ńyãa kpîŋ ŋá mi siɣe ŋá mãla. À kɛ̀ kpîŋ ńyãa tɔnɔ ɓé ŋ́gaa bɛ́rɛi mu. ŋa pâi kɛ̂i na ŋ́gɛ mãla ŋ́gɛ ŋ́gbɔɔi kaa ŋ́gɛ ɣɛlɛ a gɛ́ɛ ǹii sɛlɛŋ ŋai tí dámaa é lí pôlu. Kûa kpîŋ nɔ́ ɓé kwa pɔ̂ri kú kpɔ́ɔi kú líi nɛ̃ɛi. Núu ta fé pâi pâi sâa ǹyɛɛ yâ í líi é nɛ̃ɛ sâa, kpa. Yá kpîŋ gáa í- gáa yâ a í ŋuŋ ma kpiri. Gáa yá a gbâ a gɛ́ɛ í í kpɔ́ɔi í líi nɛ̃ɛ. À kɛ̀ kpîŋ gáa íyeei, vé íyeei, é laoi ní da ɣéleŋ kɛ̂i, díkɛ tɔ́mɔŋ ŋa kɛ̀, díkɛ mii, díkɛ seɣe lɛ́lɛɛ ŋa too dí kɔŋ ma, í seɣe saai tí, nɛ́lɛɛi nɔ́ í ŋwaa a nɛ́lɛɛ. Ka dîa ni ká kɛ́ ká kîei, ka kɛ̀ ká kîei, ífe kpîŋ gɔ́lɔŋ yɛ̂ɛ- ífe kpîŋ í kpîŋ kaa. Gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ íkaa a núu kpune, díkaa a núu kpune. Ǹyaŋ ká kélee ká pɔ̂riɛi ɣâla ŋ́ɛi, ífe pâi kɛ̀ sâa ǹúui ŋí a ŋɔ seɣe sɔ̃ɔ maa wuyɛɛ tóo ma, ǹyaŋ zeɣei mai <hesitation> gáa nɔ́ a seɣe sɔ̃ɔ tòɔɔ mu. Ǹyaŋ <hesitation> ŋa ŋumɛi, ífe ŋumɛ, ífe í kpɔ́ɔi í too pôlu. ífe í kpɔ́ɔi kɛ yɛ̂ɛ ya wàla kɛ́ a núu kpune. í kpɔ́ɔi í maa tɛ́ yá kpɔ́nɔ ɓé ya í kpɔ́ɔi í líi nɛ̃ɛ ŋ̀eniɛi ŋí su núu da kpɛ́ni fé pâi gɛ̂i tí. Ǹyaŋ berei íkaa lai, bere ɓé íkaa la. M̀ɛnii nɔ́ ya gɛ̀i ǹya ɓa í ɣâla sɛɣɛi fé. Ǹyaŋ tãi támaa ŋ̀âla woo ɓó ɓerai da mo a gɛ́ɛ ya ɣâla sɛɣɛi fe a ɣele kélee, a- a- a- a- a- mɛni támaa kɛ́ yɛ̂ í- í- í- ífulu laai su. Zɛɣɛ̂i fé nɔ́ m̀ɛni loŋ kélee a gɛ̂i yɛ m̀ɛni ma í lii nɛ̃ɛ. Kɛ́lɛ ya í líi ŋwana, gbɛ̂ɛ ɓé ya í líi ŋwanai mai? Gɛ̀ ní m̀ɛni ŋai tí ya ŋ̀wɛ̂lii é kɛ́ ífulu laai su vé pâi kpîŋ kɛ̂i. Kú lii nɛ̃ɛi a kûla kú kpîŋ kponôi, vé pâi kûlai núu da da kélee kponôi. Kwíi kole da kpîŋ fé pâi kûlai yúo ŋá é pá ǹyɛɛ a pâi pâi sâa é lii nɛ̃ɛ pú í kponôi vé pâi kɛ̂i. Fɛ̂ɛ kpɔ́nɔ é kúla ya í kponôi, yâ í- ɣele wala nɛ̃ɛ nɛ̃ɛ yâ í kpɔ́ɔi kàa, í í ŋɛ́i lá ɓó. Tãi támaa nûa da lí nyiî, dí ŋɛ́i lá fa ɓo, dí ŋɛ́i aâ pù. Kɛ́ɛ dîa kpîŋ dí ŋɛi puɔi, dí líi a kɛ́ a nɛ̃ɛ ya díkaa a tãi támaa ŋ̀âla pɛrɛi mu díkaa ɣâla sɛɣɛi fei. Dí ŋɛ́i pùɔi dífe kwaa kâai kɛ́ dí líi nɛ̃ɛ, kpɛ́ni fêi, díkaa ɣele ma da nûai nyíi ŋai dí ŋɛ́i lá ɓóɔɔi da dîa ni díkaa- díkaa dí kîe ma díkɛ pêle kɛ díkɛ wulo too díkɛ mãla. Yái í ŋɛ́i vèerɛ lá ɓóɔɔi, lɛ́ ɓé pâi gɛ̂i í líi fa nɛ̃ɛi, pêle kɛ́ ŋɔ̂i ŋa mò naoi ní dîa nyɛɛ ńyãa ḿva ŋ̀wɛli núu da mɛni loŋ da. É, é ŋá fúlu laai su kara. Tãi táma, gɔlɔ fela ŋai bâai ǹuu líi gbɛ̃ɣɛ kɔlɔ felai, va lî núu pâai and ya pâi kɛ́i lɔ lí- íkili ŋá sîai a tãi támaa, yâa too, ya yâ tòo pere fé pâi kɛ́i zu í nîa pɛlɛɛ ŋai núu da fé pâi kɛ́i na é- é í nîa pɛlɛɛ ŋai kûla zu. Gɛ̀ ni da lɛ̀ɛ mɛnii, ǹya ɓé ŋa môi nyɛɛ, kúa kpîŋ ɓé kwa kú kpɔ́ɔi kú líi nɛ̃ɛ, kú lii nɛ̃ɛ a kûla kú kpîŋ kponôi núu da kélee kponôi fíe. Gáa kpɔ́ kûa a kú ŋuŋ ma kpiri a gɛ́ɛ kú kú kpɔ́ɔi líi nɛ̃ɛ.